Juntuul noch noch yan kito'on noch b'a'ax ki b'aje'laj jach yan b'a yaab' <noise> kimentik <noise> yan siisja' kito'on men ete k'aak' yan u- umeyaj.